So tawi aɗa lonna, a ƴoogan ndiyam, mbaɗa e beñu. Koccaa tekke ma tuumnuɗe ɗe, mbaɗa e beñu he haa ɗe coofa. Koccaa saabunnde mbaɗa e tekke he, aɗa yigga, aɗa yiggira juungo ma haa laaɓa. So laaɓi, ngitta nguufa ka, lallita. Kadi mbaɗta kadi e beñu goɗɗo kadi. <hesitation> laawƴa, lonna haa laaɓa. So lawƴi, ni woni kama, ngitta ndiyam ɗam fof. Ni woni liira.